पियानो अपनी भाषा आफ़न में देखा तो आर्गन से ख़ेवे अर आर्गन एक प्लास्टिक को एक ढांचा रेवे। <noise> जीमेसे उ बाजाबा में काम आवे आपण उनिये वाद्य यंग खे सका उमे कई हे के चाबियां लागी रेवे। दो थरह की रेवे एक अद्दर लगे एक नीचे जे अद्दर हाली भी बाजे नीचे हाली भी बाजे आपण उणे दबावा जिसे उमें ध्वनि आवे। <noise> वा आवट करे अर ऊण चाबियांणे दबाबा से बाजे ऊ आपन उनिये जसा छावा वसा बजा सका उनिये भी आफ़न भजन संध्या करा। <noise> जीमे बजा सका अर आफने हिसाब से बजा सका कथा भागवत में भी इको प्रयोग कर सका।